Kelapatu biasoe pacak di masak bubur semacam kolak bubur tukan e <hesitation> di ini di bubur dian cak itu kan kolak dian atau dak tu bubur kacang ijo cak tu kan itu kan pakai santan pakai kelapa kelapa itu biaso e itu di e dikupas dulu abes itu di ini di parut parut itu kan pacak dengen mesen pacak pulek dengen e langsong dengen tangan cak itu dengen ade alat e cak tu kan men di desa kami tu biasoe pakai itu kan men dak tek mesin e habis itu diperas jadilah santan nah abes itu baru di tanak di la ditanak teros dimasak dengen bubur kacang ijo atau bubur dian tadi teros pacak pulek kelapa tu jadi bumbu bumbu masakan cak rendang jeheng rendang jengkol cak tu kan teros masak masak sayor santan pulek pacak kan men rendang jeheng tu kan e kalo nak masak rendang jeheng pakai santan dulu santan e tu kan di tanam dulu baru pacak jadi rendang jeheng abis itu pacak pulek di pakai di masak masak kue cak tu kan ade ade kue yang besantan cak tu kan kue buat lebaran tu biaso kan ade yang menggunakan santan ade yang dak pulek